Anaty rano àby ny tany jiàby kanefa ranomasy miakatsy <laughs> raharaha sarotsy zaiñy. teña raharaha sarotsy izañy ty raha atao tika amizay da ny traño tika jiàby da avaliky sambo, raha mitsingevangeva anaty rano avao izañy no atao manahaky ndaty mivelo ambony rano àby io da ny fomba fifandraisa amizay no atao matanjaky manaraky tek- teknolzia avo lenta io <noise> teña sarotsy aloha mieritseritsy niizañy no teña misy tokoa izañy.